Lilla om näütüses kannikõnõ. <hesitation> verrev om ruus. Ja roosa om kah ruus. Pihlõnõ om näütüses saialill. Kõllanõ om päävälill vai võiulill. Rohilist ma-i tiiäq. Hellesinine om ärq-minno-unõhtagu-i-lill. Tummõsinist ma jälkiq ei tiiäq.